Aranti fossirone, béri sina bané ké rémou, réméssou ga saré ké siné nokho, okouna kégna gnana fédé, kha kilou na romé, khanagna méda méndianŋou, sourtou soro na gna no kounkou gnana kho igagna kho sakhé fabé, passkeu kén ŋwakhati okou, guil débé nké yimé ma ké yimé, onati kénda fédé, fédé khoré gnani, fo lémou onati fédé tougouné, yakhanou khaya gna domé, khassou gnana sér bané, gani otél wouroundiya ona kira no, ogonosoukh mani golou gnémé bané, anda lépa na daga otél kira kén gnaba ona kiar wouroundini noŋa. Wouro nda ro, owouyini sakhe nongna, ma allah gana yékhiyé nkoyoya wakhati bé. Gnakha ngana gni gnana, ona sousou ganthi, ossou no gnakha ndébéri domé. Igana sérbé ganagni yékhini nthiéf, morguar ko sougué gnémé, onati yirigui nda boné gna, iguér sira mbogoya, kati do kati guér sira mbogoya, ona kougna kono, ossouna khoy tokho wounou, ona tokho wouno. Fédé ni fo siro, ama wori fédé gantéy wathia, ana wori yakhanou kou mé mougounté guéni, kénŋ problém nta kitana, passkeu ossouwa ngroupéné, esskanké ngana bogou soro kou nokho anŋatou sorone touna, lémounou kouna touna, an méndia nthiré yogo nati ama da khan kati dé antakha kéfonoya dé. Ana gotondi, ossoua nguili domé, ossoua nkhéné domé, nké mé nŋe, na komo nkaniya khi nké lante tini gnakhanakhou nŋefofossou tou komo nkani, nké ni khoro nkaniya. Ma kota bé nga rono khoukhoupé iguidagui nkité laga ngui guir no, nguiri nguér yérékha, kha kén mpalé nkénta fofotou. Kha khar lénki ogana mé wori oy mé khibarou, khar lénki oyougou ndo yakharé, pourte oga nokhou bé, makhanba ngroupé gnani nonano makha no. kén ngani lénki gamssa sou di rémé nthiara, oy koum, makhanbanou nŋa koumou ma sokhou biré nga li, ona daga sokhou. Kharo léguindou ngana guiri yéré oga télé débi ndaré. nŋa télé tiyabou wali nŋa télé léguindé nŋa télé no, séli nké khana nganagni an guila ana daga, passi nonŋa okounte moukhoundé ntakh khanakhou ké, antélé sokhoya assouna toun nanta nkhana gnani, angana dagana anga sougounou anna nkhana nthiougouna, wathia ana daga, aya ntéla nkorossi kho an nguida gnigo mokho, assop porlém ngana nkita wathia assouye tou nanti yi khana nanŋa, kén porlém ini dionguiniya kama. Okou o biramokho gni euuuhh kén mbira mokhoa, makhanbanou kou khaaani fédé, makhanba gnigou ndo makhanba khar lénki okou do o féde yigou ngana mé wori, igana féné onanti khanti kourounou, kha moungouaba, inati angati anké nta khorono euuuh nati kha makhagna dé oy mé tou dé. Kéni, ar soro nkilou gna rono mé, ana soro gna khanoundini mé, wathia sél koukay kounatiyi fédé, kou kha ka kouna tiy fédé, koulay soro kilou rono mé. Ama wori inta fofossou tou lémina nkhibaré, inta fofossou tou féykhe ndagui ntokouna kha soyiniya, wo kouna kha soyina, nké ma kha wori khaga lémina nkhibaréy sasawo, okou gni lémina nkhibarounou. Oya nthiangana, odo makhanbanou nkhaya nguilé odiya khéné, nké yimé khar lénki dé camara ngana simé, odo yougou gagni guili odi ga khéné mokho kébé, mé wathia, inte kén ndébérini, iyi rémou nthiarana, kharssa kénŋa nké kori fofo famounou kén mokho ndambé, nkori kén mokho, famounou. Passkibiréyé na kégna. Fo mi ntoro yigo ntakha télé do yakharé mbaté, o yakharou oya télé do yigou kou baté, pourta ayana gnakhé nŋa kha takhayé, an ngani i rén gnigo i lén gnakharé nokhon ntakhéy, anta wala ka nokho ante ante ante yigo ké wala ka ké nokho. Kéyani igana rémou nkita, ine touyina nkha ga tini gna réméni, na bara bané sou gayéy kén nati fofé, kha assouye tou nanti nké da gnane domé, anŋe tou porlém nti kénŋa. Fédé dango guébé, soutoura guébé, khara ngana léfi anga félténé, alanta félténé, alanta félténé, okounta mé moukhoundini one mé khaybana, one mé khaybana khay sér ké ganatou nati li wo, angana ri onati yo kati dan nkhiri mane, anhan ndé ontéy dé tok anhan ndé. Oyoum ni moukou ti faléya, onanké gnakhalé. okha yimé dourou gnana nkorossini, wathie passkeu kén ngana séré akita sou itina ossouna konouwa, okou youmana kaman nkorossini, kha wathia nti yiman mé tounthini, khayimane mé tounthini, ane mougou kone khar kou wara, kou ni sér ni gna ama douna tou, okha sarano inda koun kita okha no diakhanaba nkhobo, onato yankhotiya, kéfé kéyani kéfé kéyani, okha igo makha mokhobé oyi tou, nkémi yigo diélgui dé, nkéri yakharou kouya diélgui, gani itina, kha guéméy kha guéméy, khénana ndaga kati ka, khar yakkhari léntougounou kouani nanti khénana ndaga khénou kati, okouna kégna tou, kha kou nokhodounŋwoutou mokhossou antatou, kou rémouy saréné mokhossou anta tou, ééhh anké nthiara anŋa nkompé anké nayilé tini anŋe kén nthiédakhou ndébérini, ane kate kén nthiédéné méndou mokho, okou kéyani fédé nthiré gnani ko ossouya gniguéné domé salou ngana ri, ossouya no dimouni nthiguindini domé, komé lémé makhanbanou nŋa danŋou ntimi, okou gni kén mbiré mokho ndambéya, einnnn, ogni kégna. Yo kénŋa, ayéy ayo ayéy, béri nké yimé kéné, horo lén nguébé makhanbanou, ndioto gnani, khar khoumbéné ndiya khibare guébé ransséne mé nakha, foumbé gana gna. ngana mougou nadaga, séla yakharé ganari ganati ké nan téléro nan nadaga katanŋa, khar ibéni gar yigoni ganagni khar gouné gna télfo nŋi ndi nakha. Télfo nŋi ndi nakha, nkéké mi sér tou dé kha nkéké khar lénki ndo koukou mbéni souga sanga ndi ga gna fédé, khar lénki ndi fini ŋa mé khala, khar khoumbéné heinnnn khar khoumbéné nkéké ndiya mé mé khala. Fitina gana gna, yakharou kou ina yogonati ndanŋa ta an katifoulané dé, awa agna kata da, kéyi doudé nati yo khakou na nawari, ona tara, nadaga katéy, akhanda guir khanda mé mougoundi ikha na ri ikha nati onti yér dé, khodi ké mougou, kékha ni mané, ikhani mbéguéy, kénŋ nŋa kénké nkékénŋa nŋi nkhalé kénkén fini nké di nthioro kou nakha ummm.